I tornevisy igny zany da mampihatra hery amin'ny visy ka ahodiny ho tafiditry amin'ny hazo na metaly izay visy i mba hihazo na hamoaky azy.